אויב עסן וואלט זיך צוגעקלעבט צו א טאפ וואו איך האב געפרייט די עסן, וואלט איך גענעמען אזוי ווי א הייסע לעפל אדער א מעסער, כ'וואל <hesitation> א מעסער, מ'וואלט עס געמאכט הייס מיט וואסער און אזוי ארויסגעקראצט די צוגעברענטע זאכן, אדער וואלט איך גענוצט א סטיל-וואל.